खीडकीयु ईद जकच शीशा बदलयामो निम्नलिखित चरण दु, सामगरी गयाच ईद न्यू शीशा दो शीशा फरेम, <noise> रबरू पट्टिया, शीशा शेनमो गोन्द, शीशा कट्यामो यंत्र दो नीपी। दस्ताना शे शे जक्च शिशाऊ साफ लान लान मीगो नु चश्मा शे शे दो जगच शिशाऊ हटयाट्या। दो नीपी होदो चु फरेमु ली साफ लान लान न्यूक शे शे पंग अबल कट्याट्या होदोचु आकारू। दो नीपी न्यूक शीशा होदोचु फरेमु कुमो शे शे दो शीशा तयार हाचीद न्यूक शीशा। दो नीपी अंतो <noise> अबल जांच लान लान सुनिश्चत लान लान होदो ठीकइस लागेच आ मा लागेच।